﻿Kua tembiporu foko roe supeva jaeko i jendita ani puereta jendi, oime yave guinoi jokua iñaakare, jokua jendika, mopeti polvora jare yamboendi vaera oimetaviko yaijiu mopeti jaimbegue rupi, oime mopeti fosforo gueru ipiere reño, iyikere guerun jokua jendika, jokua yaikiti jaema, jaema aramöete jokua iñakape iñakare apoyae jendi, jaema jukurai, omevaera yand, yamboedi vaera irú objeto reta